खतरा से बचे बर समुद्री खाना के कोई भी पका के खा सकत है। जेकर से खतरा भी कम हो जाहि अउ पौष्टिक आहार भी मिल जाहि।